É horrible, non me gusta.

Non, e non sei que é eso.

En equipo porque así todos os nos unimos i traballamos en equipo.

Tortilla de patata: fríes as patatas e despois botáselle, bátese os huevos, bótanse, sácanse as patatas, bótanse no huevo, despois vólvese a a sartén e faise unha tortilla.

Pódese ir ao centro médico, <hesitation> chamar polo teléfono ou ir a apepé do sergas.

Os países, os países veciños son Portugal e Francia e e no hai, para viaxar a eles non fai falta levar nada, pero hai xente que leva o de ene i e o pasaporte.

Os peixes que se pescan na nosa zona son os xar- as xarbas, xarbas, <hesitation> fanecas, xardas, robalizas e sardiñas.

Eu creo que si porque no cole <hesitation> aprendemos lingua castelá, lingua galega e lingua inglesa.

Pois a zona na, a casa máis bonita da miña zona para min é unifamiliar <hesitation> a planta baixa é moi amplia para xogar e está rodeada de zona verde.

Pois a miña estación do ano favorita é, en cant- en finales de primavera, empezando o verán, porque preto está o meu aniversario e porque na praia mais na piscina podémonos bañar e xa veñen as vacacións para estar co ca toda a familia.

Pois o primordial é que sexa feliz facendo o que el queira.

Facer máis deporte, sobre todo deporte de forza que ultimamente non fago.

Pois como aínda é pola mañá <hesitation> desayunei tostada con tomate, <hesitation> piña i un café con leite.